Mahakasikasy irô Birizely ndreky zen̈y raha nitranga tamin-drô tamin’ny taon̈o mba nahazoazo taon̈o hely baka zaho zen̈y <hesitation> aro amby rôpolo sy valonjato sy arivo. Irô zen̈y farany kôlôny Pôritigezy rô zen̈y farany <hesitation> nanjanakà tamin-drô zen̈y pôritigey abakahiô zen̈y irô nahazo fahaleovan-tena ndrô amizay avô apiray karà zen̈y.